آ، جدید ٹیکنالوجی وراۓ روزُن چُھ ممکن، مگر یہٕ چُھ نہٕ انسٲنی وجود خاطرٕ ضروری۔ ساسہٕ بٔدین ؤرین تام، لوک رود بنیٲدی اوزار، کاشتکاری تہٕ قدرتی وسائلن ہنٛد استعمال کرتھ زندٕ۔